والله باش نعرف الأخبار, و <hesitation> لأننا كل شيء توا إلكتروني, لذلك و <hesitation> بكل تأكيد باش نستعمل ال- التليفون يعني, وسائل التواصل الإجتماعي, باش نمشوا, فيسبوك, جيد, أما مش معناها خبر كي نشوفا جيد نصدقوا, خاطر نقعد نثبت فيه منة صفحة لصفحا, نرى الصفحة الموثوقا, اللي هيا, معناها مصدر موثوق, هيا اللي نصدقها, مش هاك كوبرا, فهمت؟